Nokkuure <hesitation> resuki kare finaa-tawaa, <noise> ko nokkuuje ɗe ngiɗ-mi yahanki, ngam mi yaha mi tawa, ndaa <hesitation> noone ɓornongal yimɓe ngal ɓe ɓornii-no, ndaa nyaamnduuji yimɓe ɗi ɓe nyaamaynoo, ndaa noone gure ɗe yimɓe <hesitation> njooɗiinoo, <hesitation> e kala nonno ɓe nguuriri ngeendam maɓɓe. To en kawtii ngeendam maɓɓe no ɓe nguuriiri, e ngeendam meeɗen sey tawen, enen kam hoyirma tan.